Dotaneni gur gugurda isa sun wonin tumietunuf mara guda yani inin laf dagetaa dotan yani ho bayat shokshoki dago yani won yani ho ijemtfa daget inin gur dadabe ijette wonsun chaqasaa dub wonin akas itefinen <hesitation> yani won baya duft ta isget ufira dorgani yani laf dageni bayat desa yani wonsun hoishin won itatu sogorsa daget hindesa ho bayat dago.